A kisha vesh farmerka ose shorce, kisha vendos gjithë me farmerka. Nihna ma e sigurtë <hesitation> unë narth shumë si njeri, kom ftoft shumë shpesh kshtuqë pantollat mi kishim mlu komt edhe nuk besoj që kisha nirtht. Shorcet m’doken shumë t’shkurta. <hesitation> kisha nirtht, m’kishin hangër mickojat, insekte t’ndryshme edhe nuk m’pëlqen ai aspekt.